Touriste mandeha a frantsa agny, mizaha tany a frantsa agny da gny raha ataoko vonona avao agnaty gny gny valiziko ao da lamba, pataloha, short, ah semiza, t-shirt. Da no manara gn'andro fa vonona amy tricot avao koa, da vola mazava hoazy. Mila minday vola maro agnaty carte de crédit mba hahafahako mividividy raha satria hanao hanao hividy raha manko aho, hanao shopping sy ny tariny.